Kwan kor a ibesi ahyɛ wo da ase ma wo da no etu mpon anaa akͻ yie paa ara yie yɛ da a ebɛyɛ wo Baebor adesua na esua Baebor mu nsɛm. Na afei, edze no mu nsɛm no atsena w'akoma mu. Na asan so ayɛ apͻwmudzen edwuma, atsentsen wo mpͻw mu na enya ahoͻdzen a edze bɛhyɛ wo ndwuma ase.